पेंगुइन ठंडा तापमान म गर्माहट बने रखन के कई तरीका अपनांदैं। पेंगुइन कु शरीर मोटे परों सी ढकु होदु, जै म पानी अर ठंडी हवा सी दूर रखन की शक्ति छ। परों का नीस मोटी चर्बी की परत ह्वे, जैने ऊँ बहुत गर्मी मिलदी छ।